Esie mushivala mune namala form four twenty eighteen naa ndoto yanie yari khutsia university isinakwaa taa sinanyola amakasi kanyala khunjira university taa tsipoim kidogo tsindusia nemborera avevuri endi sasa sindakalushaa shesukula taa nenya khutsia nairobi khukhavaa ekasi netsia nairobi miaka chenyenee ori shitaru nakhakholanga ekasi nanyola tsisendi lakini khwaluwo noo murino wanjee yari wasoma, wamakaratasi lakini khukholaa ninaye ekasi siku indala yomporera uri waaa khurakakho masomo taa somanyanga mutsuli taa khane yali unyorire ekasi ya serekali nasie sinamanyanga taa khanee yari witsire tsaa lisuuku yomwisho khukhola ekasi alafu akalushee yanzee ekasi ya serikali khwali khwikhale ninaye khulapangaaa khwakholangaa mukampuni mwetsigas khwikhalee ninawe lakini mutsuli solandolaa taa navaa nitsie khukhola ekasi yanje sichire ndasoma nsie nivere namakaratasi nawe uveree form four leaver olaa form four. Khutsia khukava ekasi siwa tsakho mucollage nomba avandu wosiwosi taa ndakhuvurere endi esiee ndoto yanje yari khutsia mu university lwandafailya ndalola kama niwastee sana shesukule kenyakhanenga endashee khutsa khusoma niyampurira ari mumaisha munu sonyala khuva wastikho etime alafu umpurire ori uvere failure. Niyampuriro ari nunyula khuyama khukalikha shasukula otsie osumirekho shindu shusishusi otaniyiva collage vulava mulayi sana mani ulanza yalee olanyola. Enyala khuchenda nekhanepapa wanje wayevulahi omwana wanyi omwana wuno akholanga mu county nairobi ne papa yari yayemporea ari mwana wanje watuvire nairobi weneyo miaka chitarra ashiri khuklukhalo taco no muyu uno yananga katoto nyamborira ori yaa ndenyanga okulushe shesukulu osomee. Notsia mucollage sichira ata vantu mu university siranyala khukhukhaya niwatsia mu collage taa nimutsia training onyala khunyola nimwkhanyala shughuli okholee khandi ore namaisha malayi esie ndamuvorira endi sai ninee ekasi sinanyala khutsia shesukuli taa nyamboriraa ori ekasi sinanyala khutsia shesukuli taa nyamborira ori ekasi yokhuwaa omwaka kunoo nende khutsia khusoma alavukha shina? Niyamborira ari tsiawireve niwakhanyola elijibu okalushe ukhupire simu ama utesite whatsapp nenya khukhuvorera ovundu wandakhuyira. Eweneyo okhave ecoase indayio elasoma for free shivulakho shindu sholalipa esie novaa nimarire vulishindu mutsuli ndakhulipirao. Ndovaa mwaka mupiranga sai niwurirango vulai vwene ndavalangaa ndakholanga knec yomwosho netsia yingo kapisaa neyamborera ari nonyala khuvura vulayi vwende khakhu ekasi khukhurekho.